Hina dɨ boyle ɓogən anə siyasa na dɨ vu nadɨ boyo ii mattə ano sata anda mye ɓa mwa a mya puro siyasa gokɨlə sɨnə sa ɓogə vrata duma kan a ɓa iya gwadom a ɓa iya a mya parohumura a njiya iya vottə a purohumura a ɓa iya dɨko kwəmedam a purchamasa a ɓa iya ɗikə injiya dan a purohumwa sa ɗiki na dɨ boyilanə sɨnə bun kana na nzikwasome aye mya zam karən, tonə pur noran a da shinə supo tona lu njiya a kondowa hye purə a kpanotə tono kat a vor gokɨ lə myedarə na a pwa kondosə mye ɓa ɗa myedarən na pwa mye kana sadɨ mye ɓa nza mya muadu ga purə siyasa gokɨlə mya ɗa jerə mye ka satɨ mye ba kole a muna dɨ nza ne dɨh shi a ite mye no ɓa go kɨse mye ba go kɨse ta aso də mye ɓa sai a ban a ɗa sai sa mya boyom sinə sa mye ɓa darə gobilə ta ama də ɓa iya nidəm a biya a nidəm ta ama də ba iya gwadəm mye nə wa zi mattə a mya purə to mye ka punə siyasa mye ɓa mye ɓa purə vor kondawulasə a mya dɨ ɗatirə dɨ də gengyo mya duma mye ɓa pa ɓwaredam ne də mye kana uza shi se vratə ngɨ purgə she mua kana ɓogə in vratinə ɓogə she dɨ mudi kat in na ka siyasa. Mya dɨ ga taba purohumura mya purə vosorə mua da siyasa gokɨlə mua luwa sa kana hingom nə mua luwargu mye ka nidə ishi nodə ɓogə tonawa shi hedam gokɨlə muna, go kɨlə ta ama kam a hangu ma ba iya sa amya amya shi ka she ganə to ɓo mye kaa purə də agə wule hengu mye bə əum shingu da shi karə a njiya dam ɗoti ya na dɨ boyə ka lə pepesa a gə njiya nə mya dɨ hawo gonnə mya dɨ dɨm she mye kana sa myenə ka ama pepe a ha mye ba iya sati amna vor ji mattə sanə amya vorji mattə sanə mye ɓə dɨ wuleshi nə gokɨlə mye nə ka mye kana mye kana nidəm a njiyanə a mya nza də gonnə a minə mua zam karə tou purə humwa bongbon gokɨlə tona ka ji siyasa hananang iye dɨ gwadorən dɨ ndo gyengyo gokɨlə ko nye zo gongnə aye ɓa purə də hye ɓa parə tonə myi kpankpanye mye mya munəbe gokɨlə mya wo mwo saɓaɓa shi ka lə siyasa ɓgə to konə idemna madəm a kangyo mya luwam njiya dam mya luura myedam mya luura nzi kottə dam gokilə mya puruo humwa shinə kat tonaa vor she ɓa dikə mya pur myekana puradə mye ɓa dikə mya pur muelana purodə mue ɓa dɨm pepeta həminpira, mue ɓa dɨm pepeta həminpira, mue ɓa dɨm pepetə a njiya dam myedum a ɗa sa kat mua dɨ mwo muya ɗarə gokɨlə mya niyayturn ɓwaare purohumwa na dɨ boyi lanə gokilə ɓwaare dam a maɗo mun norə a be ɓwaana a moɗa munə be. Mue ka shi dɨ ha bolshe myena be gonnə mye ka dɨ ha mye na be she mbidi kat hawte muadɨ bwalerə ɓogon no mya tina vadanatə kondosə kat mue na be shi no kat mua dɨ nidorə mua ɓa sa a mya puromə gokɨlə anda mya purodə mya dɨ mwo golitlə she no də nana hang iye mya dɨ ɗaterə she no də hananang ite madounə kana go də mye kana shi ka she yang wun ɓa taka shino mua sa mye ɓa vo manə wuu ɓa dɨm shiunga anda madounə tamda də mya daga dɨmam asə shinə nadɨ nadɨ nyiso ji mattə yin ji mattə kondo ti a kondoma a dɨm nnoung na purə də gokɨlə nda <hesitation> kangyo də kangyo də du də gyengo mya zo mye ɓa dim bwaara də ndu də gyengo mya zo mye ba dɨm ɓuraara sa mye ɓa ɗa a njiya nə a myadɨ ɗa kam go kɨlə wun kana niyo bogon myi kpankanye dam mye a huwa tonə hyedə hyedə ɓmbə dona furə ɓoti aa nzikwasome a furaturun goki izi dongyo pete mya wa pene, pene sunə asə pene sunə kondosə mye kana pedone a sa di ba ɗa se hidə mye kana sa mye ɓa kandə manə gokɨlə sunə ma mya dɨ mwo ɓa ɗa myekana sa dɨ mye mye ɗa soungu tasu ɓa dɨkə mya ba soungh a ɗa də ɓgon mua niyə mo monosotə a moɗa gbakə, a gbagə busaare monosotə a mada gbagə ɓwaare kondoma nononungnə ndadɨ mow. Kondoma ndawa mwattɨ manə a dɨma sɨne mwati myosati ndi sɨnə ɓa dɨmə shiung nə ɓmbə mya dɨ buae a nongrə anda myo kango a monəsə a njiyanə anda mya kango a kilosə asa ɗase hiɗə a njiya dam muadriga myadɨga purohumwa to shinə mye ka kango ɓa ɗatirə douɓa gwado miye tou ɓa dɨkə myeɓana <noise> a njina dam touɓa drik mue ɓa na ɓwaare ka sukatə gokutə she no də ɗi shi hananang ine kana mua ɗatɨrən ɓotɨ ɓogə kyawane nə dəriye dɨ she mye ɓa muna da ɓogə mye dɨ mwi a vor njiya nə mya sati muaa sati nzi kottə ko nda aa ɓwaara mua sa ti nzi kotti a ba ɓa gə si sinə vɨr njiya sɨnə a ɓa ɗɨkə mya purohumwa he no sinə a ɓa dɨkə mya purohumwa he no də hanang ine ɓwaredam ɓa kazuwa ɗɨmə a kɨtsə a hye hye kana maɗo, a maɗo ɓ ul inentə nga dɨ vu as ə <hesitation> tonətɨ tedɨ ga tono iti tonotɨ hye bapɨrə ka gotə hye ɓa purə ka ka iko. həmɨnpwa a vu govulə hye ɗas gokwə hue leya dɨ ɓwaara dəu naa amma shenə də hananang hue ka madə ɓa ɗatɨrən hue ba za ɓa purə kala ɓagu go kɨlə a madaw nə a haangu hye ɓa zə ka kala gokɨlə tele munə ɓa ɓa bow a haungn shiungnə kat mya dɨ bwele a mua purə siyasa ko di ndo nguengo ko ndɨ ndo ji a ɓwaare purə mya ɗa zabe ka bwaare mya ɗa kondawabosə ɓe mya muna dɨ be. Kondawula faigu mua va ha hye purə də luwi, gokɨlə ngawa buelongyo wuu kanana minə tona wa tonawa tonawa ushi asə ta asə də tona ushiyə kondəsə tone demwi tono gə lə ya nda byelongyo tonadɨ vɨsə a byelong a byelong longu nə nadɨ mwo ji mattə a mya purə siyasa mya purə humwa kasa ba iya swadə nonoungm kan mya iya gwada njiya gokɨlə njiya a purohumwa siyasa ndedɨ shi kashe hananang shero də iye ngadɨ shi karə iye ne də a var haungn mye ɓa dɨmə a lokodə je a bolshe a njiya habwange dɨ hangu mye ɓa dɨmə a lokodə je a bolse koda a njiya dam mye ba iya lokodəje a yue hananang iye ton ɓa mudə a bolse də gokɨlə tona muna a sɨ purə humwa ka samna hya miya liga a ɗakan a njiya gokɨlə kondosə samna dɨ da kat a njiya nə mya dɨ ɗarə mye mye gounə dɨ ku mye mye kpangə imi samua dɨ ɗa gonna kat shimya dɨ laga gokɨlə a mye nə ɓa sɨ prohumra kan mye a besoungm tonə bashi tona sɨ purohuma kan gokɨlə longu mye kana lokatrundə je ta mudə je hananang hue kana nidə mai nə dam mue gə karən di je darə dumə habwange hananange mye dɨ wudə dɨ bolshe a hanə ton kaa mina tona lu hee kana mya sa dɨ mye naturjn lubɨrən ton lufirən gokilə mɨna gokɨlə ton ton giga mudə bonbon mye nə she dɨ kodə an dɨ be ɓogə myekan niyo bolshe va bolshe a shi ganə mus nə mye a humwa a bolshe. Muasɨ uzə ka bolshe muasɨ uzə ka gwasətə mya mya uzə kashe hanang mya na sɨ maɗə ɓogə a lu humwa a lugəm kondawulasə mya sha muɗə ɓgə ta luegoushdɨ iyegonə ushe mya datɨrən ɓogən mya ɓo sha mya ɓo sha kɨtsatɨrən sinə na dɨ nyisə bolsha sɨnə pepe hye purə siyasa hue di tirə kote pepe iminədə a mwasa sərə a nzasərən ungorə nga wa kɨɨsa nə satati adə na da siyasa <hesitation> tofəge nə də gban hue ɓa ɗa hye guradə njiya dow tofəgye na da siyasa hye ɓa datɨrə lofagye nə də hye ɓa ɗa hye gwodə hye ka purə ngalatɨ dow ngalatɨdow a muɗə bongbou hyeba tafa guraha njiya hye ɓa ɗɨkdə imi tona muɗə bolshe a njiya na bwanghe ka <hesitation> ka lɨməte hye dɨ ɗatɨrə iminodə gban hawte tona dɨ hawonə a vor haute hye dɨ hawə hye ɓa siyasa dɨko imi a mudə bolshe hye ɓa dɨkə ima a dumə ba njiha ha bwange gə kɨlə hawte hye dɨ hwawo gokɨ lə sa həmɨn pwa a dɨ vu gokɨ alturn dɨmte hye dɨ dɨmə shinə kat tona vor she mye kana nza nidərə mye ɗaterə she ɓa ɗɨkə mya purə humwa gokɨlə hye kana nza adɨ tedɨ wa ɗa asaturun hye kana nza adɨ tasa hye ba dɨk nangua də gokɨla hye pene ka bwaare gokɨlə hye pene ka imi som, hye pene pene ka imi som som ka bwaare som som, sɨ ne di shi ka, shi ka pepetə sɨ ne dɨ shi ka prohumwatə gokɨla hue ɓa lo unatə ka bwaaare hue ɓa le kottə ka bwaare gokɨ lə hua kamɓa purə ror bwaare hue ɓa kɨla she hananang.